Uno xangui uu dikinate, kona nrute xhin, nrute kaxhin limón danena iin lí nrute limón té, kona texun ditaxi xaudikina te dani tuku, ndachona ajo xhin linduté dachoté kona nrute ñu, texun kidanguacha ditaxi nrida kué <hesitation> dani tuku no xaihó alcohol nguena, te dakena xa'ana te dakena dikiná, dakena xatana dakena nuuna te dadangui nguana te di'ó nda ditaxhi, dani tuku dakena tinana kuii ndachona ta dakena niun koniun un kooo ta dakena alcohol, texun dakena nida dikina dina xata nrida un xana nrida <hesitation> xhitina daño kena té, <hesitation> nuku xaña ñadikuna te noxakona iin ndute xhin inka yukujan nani un arnika xundakena tuku no'ó, un tecito decimos no pero suda dachoate konate nruvana.